Ntra cavaddi e scecchi c'è na bedda differenza! Li cavaddi cùrrinu forti, li scecchi nun ci ponnu stari appressu. Li cavaddi sunnu chiù àuti di li scecchi. Li cavaddi si ùsanu cu li carrozzi, pi li cursi spurtivi nta l'ippòdromu, e pi li cuncursi di sàutu. Li scecchi sèrvinu pi la campagna, pi purtari cosi nta li coffi.